Eoa i zareo Espaina ty ndraiky tia resaka ein resaka poule-poulet afangofangaro zaka hafa reny zaka karaha reny ndre metimety amindreo, metimety am'vavonindreo zany. De bakeo koa paella zany, zany koa raha tena matetika malaza amindreo any, tena kiasy amindreo any raha karaha zany.